א ווילטשעיר איז דא פאר מענטשן וואס מ 'דארף טרא- זיי טראנספארטן פון איין פלאץ צו די אנדערע וואס קענען נישט אליין וואקן. צום ביישפיל איינער וואס האט געהאט א- עפעס אויף די פיס אדער איינער וואס איז זייער שוואך, א עלטערע מענטש אדער א קראנקע מענטש קענען נוצן א ווילטשעיר און אזוי קענען זיי ארומגיין פון פלאץ צו פלאץ אויב זיי קענען נישט וואקן ווייל ס'האט רעדלעך און זייי קענען ארומפארן ווי זיי ווילן.